Yili meifumilia weishu ndusha alafu kwete wuuosho chesambia mba utiri utirivo we fumilia mawazo nie- nieteka fumtui weve ishi kwa raha tika kuto wepata se shida katika maisha fo